Źahie mínahuy níĥuo, mahime níĥuo. Ka- na- mánahuy naɭew buhime timii kaxaźen bahuġen naḃaan naɭew bórotis naźanalem. Źaxule óo muṗe minahem mínahuy níĥuo, kaxaźen muṗe, wala naɭekare báṗise. Énoo dũto muṗe mehem mehiime níĥuo méhuy níĥuo. Exaka kazimbanoo néɭeġuġambeġalom íhieka wala efieku. Neṗem naźa néḃe toañameĵien nereŋ. Eĥa netonen naźanekoḃen boonaho ebieḃene nexunehũu bóree kabia defia. Yakuru mahime muṗe níĥuo, máhuy níĥuo, naɭeġasuu baa- bahuġen, nendaku, kaxaźerek.